כנפצ׳ל נְקְדִּי לִלְיַאלַה פִּקַלְעַה עְתִיקַה חִית פִיהַא גַ׳ו סִחְרִי וְתַארִיחִי כִּיְשְעְ׳ל לְחִ׳יַאל, כִּתְחַס בְּרַאסֶכּ רְגַ׳עְת לִזְּמַאן וּכֻל זַאוִיָּה פִיהַא קִצַּה, אלְחֵ'ימַה פַלְגְ׳בַּל זוִוִינַה לַכִּן אֶלְקַלְעַה פִיהַא רַהְבַּה וּעְ׳מוּד וּמַא תְנְסַאהַאש האדִי תַגְ׳רִבַּה נַאדְרַה וּמְלִיַאנַה אַסְרַאר.